मुइ नाचक लागि मने सिखबाही । कतउ कि मोर रुची फेरी बडइ नाचके । हसे नाचले फेरी यापन स्वास्थ्यक लागि फेरी डउल । यब बहुत रोगक उपचार फेरी हसे कदेहू न <hesitation> डउल नियन्त्रणमा फेरी नाचले हमार शरीरक व्यायाम हसइ, कसरत हसइ । हसे जुन किसिमक इय रोगक लडेवाला <hesitation> कदेहू न <hesitation> स्ट्रेन्थ हसइ रोगक लडेवाला क्षमताक इय बढोसिय। इय डान्स कैले हमार कसरत शरीरक सब अंग चल्सइ । हसे उहेसे कके मोर <hesitation> डान्स फेरी डउल लग्सइ । जहावा जथी करले फेरी मोर डान्से डउल लग्सइ । मने गीत गावाके त उतुरक त मुइ हैने मने डान्स करु न नाचके नाचके लागि मने <hesitation> ओसनक सलारी त हैन मने ठिके ठिके कहु न <hesitation> मने नाचके डउल लग्सइ । उहेसे कहके मुइ नाचनी नाचके नै सिखोय खोजइ बडही खोजबाही कहु न।